mɔɔrʊkpǝ de wǝ́ mɔɔrʊkpǝ wǝǝ maawuyǝ kpii wǝ́ wɨporoninɛŋkpǝ sa ke oo wɨ kpii. mɨŋ kɨ la yɩrɩ lǝh wɨkpǝǝnɛŋkpǝ sa yǝ lee mɨ sa wǝǝ ŋkpǝǝ wǝ lǝǝmɨ nuru kɨ oturu a láa caa dɛ e yee oyupǝ mɨ ǝyǝ nɨ ri fwanyɩŋ. Wɨporoninɛŋkpǝ sa ŋkpɛ wǝǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ caa onuŋ otuwotuyǝ sa.